अगर मेथे एक समय कू भोजन छुडण पडिली त मि सुबेरो नाश्ता छुडे सकदो छौः। किलेकी मे थे लगदू जू दोपहर रात कू खांणू च हमर शरीर ले जरूरी हूंदो। किलेकि ये से हमते दिनभर ऊर्जा और पोषण मिलदू नाश्ता हम फल या हल्का फुल्का स्नैक भी खै सकदा।